إذا أنا معلمة، طيب، الطلاب يعني كيف أسرج إنتباههم؟ بسجف أي والله أسجف، أجول لهم جوموا جوموا، يلا، كده نخليهم يوجفوا كلهم، بعدين يجلسون مرة ثانية، وكده ينتبهون معايا، و أشرح وأشرح، يعني شوية كده، وهم إيش؟ وهم واجفين، أجول لهم يلا خليكم كده، وبعدها خلاص أجول لهم اجعدوا. <laughs>